أول حاجة بنفضي الأغراض ونخلي التلاجة مفيهاش حاجة وبعدين بنبدأ نجيب مية وخل ومية تكون دافية، ونبدأ نشيل في البقع الصعبة اللي ما تولي اللي تولي صعبة عليا محد يقدر يشيلها، وبعدين بنحاول ننضفها وننضف الرفوف ونحاول برضه نمسح المقابض، نمسح كل حاجة ونعاود لها مرة أخرى.